La- laha zaho aloha a tsy- mbô- mbô tsy nipetraky tamin’ny altitude ambony tagny zao f a tsy haiko aloha hoe mangotraky amin’ny hoe le- le izy mafanafa- amin’izy mbola mafanafana igny de fa mangotraky rano. De tsy haiko aloha zay fa laha ny lôziky haiko avao aloha mety hoe le izy akaikikaikin'ny masoandro igny zany mampa- mampalaky mampangotraky ny rano iny na de hoe ambanimbany avao maripanany.